اللغة الأم، ال أمى، وبابا، والأجدادي هي العربية، إحنا دولة ناطقة بالعربية من التاريخ معناتها، فما شكون زاد في بلادنا يحكوا على بربرية، على أساس إللي هي لغة البلاد الأصلية كانت، أما إحنا ك يعني كعائلة من جدود جدودنا نحكوا بالعربية، هي لغتنا ال <hesitation> الأم ما نعرفش إذا كان أصلي بربري وهديك اللغة البربرية متاعنا ولا لا، ما نعرفش ما عنديش فكرة.